Vegetable jeh why I was saying if you na get bass to keep it in you na gatto keep it for long because when you keep it for long it will spoil but when you get bass you can keep it up to even month, week two three week or month like that before.